Ma ei usuq, et mänestki peris säänest imetäjät eläjät om, kiä suutnuq vii pääl kõndiq. Nii et tu piät määnegi mutik olõma, kiä niimuudu suut tetäq.